Friday, Zumadaarɛ. Tumam bɔberɛ wa na, Azumadaarɛ n de tuuma dabesa bakɔi la puan ba'asegɔ. Ɛɛn hɛɛn. Bala la sɛla woo n nari ti fu iŋɛ bakɔi la puan za'a, fu ni kɔ'ɔm zɛgera mɛ ti fu ta'am iŋɛ ba'asɛ Zumadaarɛ la puan. La wan iŋɛ se'em ti la dɛna ti bakɔi la puan fu kan nyaŋɛ ba'asɛ la nari fu iŋɛ sɛla ti la ta dikɛ loŋe Tɛni daarɛ sa. Bala fu ni kɔ'ɔm zɛgɛ mɛ suŋa suŋa ti fu nyaŋɛ iŋɛ sɛla woo ba'asɛ suŋa suŋa. Sɛla n me pa'asɛ de'e, Zumadaarɛ san paɛ, nɛra woo puurɛ ni pee mɛ beni zuo, bakɔi la pɔsɛ Tɛni, Talaata, Laareba, Lamisi la nyaa paɛ Zuma la, la kɔ'ɔm dɛna la kankaŋi dabeserɛ ti fu kɔ'ɔm mina ti zina n de ba'asegɔ wa, amaa beere de la vo'osego. Soo nɛrewoo puurɛ ni pee mɛ ti aai, bakɔi wa puan ti n tum zo'e zo'e la, beere n bee yeti n vo'ose mɛ. Beere de la Sibi la Lasedaarɛ ɛɛn hɛɛn. Sɛlaen boi Zumadaarɛ me puan n bala.